كن لعبتو رياضة ،كن غحتو عالجم، خلصتو كل الشغل الي علي - فهم تعبان جلدياً وهم نفسياً مرتاح انو نهيتو كل الشغل الي علي ، ماعندي كلشي أفكر بينو ،فانام كلش مرتاح - احسن طريقة أنهي بيها يومي